आँख री रोशनी वधावा में तो अलग-अलग कई तरह री सबजिया हवे फल हवे। खासतौर पर हरी सबजी होई गी अनाने ने खावणे हु आँख री रोशनी वडे। गाजर और मूली खावणे हु रोशनी वडे अनामे में विटामिन ए हवे जिके हु आपरी आँख री रोशनी बढ़ावे में मदद करे। हरी सबजिया में तो पळको है गीयो मेथी है गी भिण्डी है गी और भले भी कई सबजिया हैं जिका हु आँख री रोशनी तेज हवे।